Kua ko oi tembiu renda jepi rupi va yae ye jepi tembiu ˂hesitation˃ jaeko yanemiari yave jaeko asao a la parrilla oime ˂hesitation˃ kuape ye jae ko oyeapo pescado jare oime yave kuape pollo jaema jae jokua